A r'aghara dia wea omoogh sien abrini pho ikraph aragh ara igey a wea pho omoagh igey araa gha ra kua raghara okaraph oye pho imi iberaan naka ki asighe iyaar onoon oye na ka ki a mi iyaar onoon oye bin ku na ra beem ghan mo na ra dighi ghan igey ipe pho idighe oye pho ameatea sien abirini pho ku seghe iyaar onoon aye a raghara pho ipe pho ikia ni lmi abrini pho umeera dia wea ko dighi ikaraph obeni mo ka dighi idipho oye pho adighi muloogh nean odi miraa beeri ghighan enaan mimimim nio ogey o ye pho a rool li ogey oye okaraph oye pho omeera odap oh gey oye pho odi a rolom ni ikaraphe di loor esi di enaan pho elem ni uwo loghi rodoghi miraloor bin ni nim meo di bo idoun sien mi ka̱ tue aki ekaraph etan. Siphe a ghuduum mo ami mi radaph ghan ipe kini ghenaa bo imi reghuun otu pho ami <hesitation> ekighimaam idipho oye di a maar ibaam anmuny kura kura tomaghan ibaam anmuny pho di tribo trobo adiroor mo kanmiao tool iduon na arobo oidi na aghi risigh obunmoony kuaanmea obumoony kua relian opha po ka miighi iduon pho nyira odibo sien abirinipho kuo bumoony arelian opha po ka miighi ni ikpe di obumuony keeen katelian okaraph oye. Araaghara okaraph oye inighe na ka daph a nighi ogey oye mo ugbini ugbini kuedi bidi odighan bein na pho <hesitation> na olegheri na a ghi adaph okaraph oye po na pho ma digh okaraph oye abirini pho omeeraam aweh kutool dool lipheeny. Adool ipheeny inghe sien abirinipho nira odibo <hesitation> yiya usighi whe di ronaghanaan ghaan enaan <hesitation> yira onagh aanaan ghan enaan bin kilogho naan iyira dighaagh esi a dien pho azisos mirakaaph iphen pho odeenaan aweyea abirini pho mo odighi ikpraph mo abeeph ni iboom a r' aaghara ogey oye erolonaan nyodi pokuineeh.